انت الليلة ما كا ياكا كاضم كده مالك من الصباح الصنة ما من عوايدك متعودين على كلامك الكتير الحاصل عليك شنو ما تقلقنا عليك